Bueno pues chini nkuent njuende de ru ru stamjinan ke lami ru nep ke nda lamjeng este biu kantap gua kiyet liyet y kiau tañkiy njuande nanudat ru liyet kiaguan tauinan este biajalat akiuang tatseenan nda ki nkuang tauinan njuande nda ki npajal nibiu talemban nda t dixiu nkuang nijiy tauinan nda le nibiu nijiy kiaguan stamjinan ru kiuanan y de ru ki kimiunat tauinan nda ki de kiuang ki dimiut dimiut ki stamjenan de ru tamjenan y de ru ñjiuyet ndudat te ki biñigat aunke se ki de de baljua de skamjit paut de skamjit de ru ndujuy ya samjenat si me ki m mu te ki mjing ki mu tsjajal ki ru xiljia de jiaung de ru este todo te samjenat te chjijiñ y y pue bale tamjeng kiaguan de kiundan tauinan nda nkuang dixu ta ma añan kuniu ma de biu tajusban nda nkuang mpau y njuande talienan kubu nda laleungkapje nda laleung ntuns lakijits kuniu ma nda kubu ama bijiy tamjinan de ru ndujuy kiaguan stamjinan si kun saljeunt kun ki canicas tamjinan njuande trung de ru ndujuy kiaguan kiundan. Y bale bale stamjenan tauinan de kiua lajide ru ke lami ni naau pik taungde ru samjing de ru kamus purke nip lami tamen tamjinan dimiut nep kiua de lo que tauinan tajinan mismo iusan y ru ñkjiuyet njuande de ru samjenat chiñi de re ganu ya ya nip lami de ru ya puro ya nep ljiaunt ya liyet ñjiuyet ya ljaunbat biñiegat mjau ya ama ay bale tamen lañjiu nduk asta lame ya ya ya ñjiep kun nda ki laliñ kantil nibiu ljulp nibiu ya neun biu miñiek laue laue nep n a nda ntjau y biu miñiek y ru ki carros ndu njuande lame njuande nep ki n a ki nep kuin u ximi njuande ya lame nda ki sanjeunt pa ya nda lane eu y lama gureje lame ki cuerda <noise> ntu de ru njuy ya dijiu nda samjeng ke lame ya nip lami ru ya ni nau pi tajau de ru samjeng mas sameng porque porque ndu ya ya najuñan datjay ru liyet njuande ru kiyet ya mas chiñi ya dijiu pus ya casi nip ljajau ru samjenat ru liyet ya puro ru nep celular pur nep internet ya nibiu ya daleje ru samjenat ru liyet mas sameng. Nijiy xiau. <noise>